Reto aby ñy karazan-dronono noho ñy maha samy hafa azy: -Ñy ronono velo, <shushes> be vitaminy soa mbo tsy naodiky; -Misy ñy ronono mandry. Ñy ronono mandre fa vita odiky aminy ñy laboratoar'añy iñy fa nisy ñy produit nampiasa añaminy; -Ñy abobo na ñy ronono tola. Ronono velo iñe napetrak'eo avao nanjary mandry lasa abobo laha bakeo madirodiro.